Nduuɓu ujune didi e nogas e nayi (twenty twenty four) ɗo kam to ndungu ɗo ɗum nasti kala ra yiwa feere ɗum nasti duniya nasti ra yiwa ɗum torra ñaaminda saɗi ceede saɗi kuugal saɗi leɗɗe saɗi koo ɗume saɗi torra ɗuuɗi.